Kolgrafafjörð í gærkvöld eru nú í botni fjarðarins en þeim hafði verið smalað úr firðinum í gærkvöld

bjargaði í dag hval sem strandaði í firðinum afleiðingar geta verið mjög alvarlegar sjúkraþjálfari sem

í vinnu gat ekki unnið í tíu mánuði og ekki keyrt bíl þegar verst lét forseti Tyrklands segir að tyrkneskt efnahagslíf

árásum af hálfu Bandaríkjamanna og hótar þeim að leita til Rússa láti þeir ekki af viðskiptaþvingunum tyrkneska líran er í frjálsu falli einni fjölförnustu brú landsins Ölfusárbrú verður lokað í kvöld hún verður lokuð í viku bandarískir sem sett var í dag þetta uppgötvaði hún þegar hún sat í kviðdómi í Bandaríkjunum gott kvöld

sem synti inn í Kolgrafafjörð í gær er enn í firðinum eitt dýrið strandaði í botni fjarðarins í dag en hjálpaði því að komast á flot aftur björgunarsveitir og lögregla hyggjast reyna að koma

í kvöld gekk inn fyrir brúna í Kolgrafafirði í gær

á bátum tókst að smala þeim út fyrir brúna þegar fjaraði það voru þrettán þrettán úr röðinni sem fóru alveg upp í fjöru og við þurftum að glíma við þá að koma þeim koma þeim út bara með handafli og ýta þeim í burtu og það gekk mjög vel nú er rúmur klukkutími síðan skiluðu sér úr Kolgrafafirði og út á Breiðafjörð við vonum bara að þeir haldi sig úti á hafi það var hins vegar skammgóður vermir því í morgun var var vaðan komin aftur inn fyrir brúna nú

var þessi vaða rekin út í gærkvöldi kom hún fljótt inn aftur já ég held hún hafi

fór að falla að aftur þeir náðu henni út á útfallinu um áttaleytið svo held ég að hún hafi bara sigið inn þegar fór að falla að sýnist þér þetta vera álíka stór hópur sýnist það

tilfinningin er sú að þetta sé sami

áberandi stórt dýr í hópnum og tilfinningin er sú að þetta sé sami hópurinn séu mörg dýr svona hundrað

plús mínus að sögn Bjarna hélt

sig á sama stað

fram yfir hádegi og svamlaði skammt undan landi fjöldi fólks fylgdist með þetta er gríðarlega skemmtilegt fyrir útlendinga og og

bara í náttúrunni og enn þá skemmtilegra í Kolgrafafirði koma oft selir háhyrningar og höfrungar sem kom hér inn í fjörðinn í morgun hélt sig norðarlega í firðinum en þegar fór að falla út færði hún sig innar

og síðan hér suður með honum einn hvalurinn hins vegar lenti á grynningum og strandaði bjargvætturinn gerði sér lítið fyrir og skellti sér í sjóinn til að losa dýrið en skömmu síðar kom annar kajakræðari að honum til aðstoðar ég náði að koma því á á flot en það þurfti var að flækjast í því það var sem sagt rif sem var út frá út frá þessum stapa eins og þeir kalla

ekkert að streitast á móti hann hann var alveg rólegur þegar ég var

var bara svo gríðarleg þyngd í honum hann var miklu stærri en ég bjóst við og hérna þetta var hörku action þegar dýrið var laust sigldi það á hraðferð í átt að vöðunni og sameinaðist henni á ný gífurleg spenna og maður fann kraftinn á honum þegar hann vildi fara taka og synda út þá fékk maður smá flæði í kringum sig hvað þetta voru miklir kraftar í gangi kajakræðararnir fóru síðan inn fyrir sem komin var nánast

inn í botn fjarðarins og hófu að reka hana út fjörðinn en það gekk að vonum hægt hvaða erindi átti inn Kolgrafafjörð er óvíst hafa þeir villst

það er nokkuð ljóst að þarna vilja

lítið hægt að gera til að koma í veg fyrir þetta

þetta sem maðurinn veldur kulnun í starfi er vaxandi vandamál hér á landi sjúkraþjálfari rataði ekki

er eitt helsta einkenni kulnunar og streitu fram hefur komið í fréttum að sjúkrasjóðir v r og Kennarasambandsins séu að tæmast vegna kulnunar í starfi meðal félagsmanna Halldóra Eyjólfsdóttir er starfandi sjúkraþjálfari einn daginn hrundi hún niður í vinnunni með mikinn svima og ógleði svo þegar á leið þegar ég fór að verða veikari þá var

sólarhringinn

rosalega stuttur í mér þráðurinn það fór allt í taugarnar á mér

og svo þessi ótrúlega þreyta sem var í raun bara

ekki leið á löngu þar til alvarlegri einkenni kulnunar eða sjúklegrar streitu komu fram líkt og minnisleysi þegar ég var komin í veikindafrí þá

ekki keyrt bíl ég rataði ekki ég var að keyra dóttur mína í partí í Breiðholti og svo sat ég á bílastæði fyrir utan Fellaskóla og bara rataði ekki heim ég hafði ekki einbeitingu í að keyra og vita hvert ég ætti að fara hún segist hafa orðið hrædd fyrst enda hafi hún ekki vitað hvað amaði að ég átti föður sem var með Alzheimer og ég hugsaði þetta er kannski eitthvað hvað veit ég sálfræðingur sagði henni hins vegar að hún væri skólabókardæmi um kulnun í starfi Halldóra sagði fjölskyldu og vinnufélögum hver staðan væri hún var frá

vinnu í tíu mánuði alls hún segir að hreyfing hvíld og söngnám hafi hjálpað henni mikið það var samt þannig að það tók mig örugglega eitt og hálft ár að endurhæfast að fullu eftir að ég byrjaði að vinna því maður þarf náttúrulega að læra algjörlega nýtt vinnulag og nýjan hugsunarhátt

búinn að fara í gegnum þetta í dag hefur Halldóra tekið aftur til starfa það gengur bara mjög vel og í rauninni held

ég að innst inni þá standi ég sterkari eftir þó svo að það séu náttúrulega margir þættir sem ég get ekki í dag sem ég gat áður Noregs hefur breytt reglum um innflutning á erlendu heyi og geta nú mun fleiri

vegna þurrka hafa Norðmenn óskað eftir að flytja inn hey kröfur þeirra hafa þó gert það að verkum að margir íslenskir bændur gátu ekki selt hey þótt þeir vildu eftir nánari athugun telur norska

frá Íslandi falli undir ákvæði um frjálst vöruflæði innan e e s heilbrigðisvottorð þurfa ekki lengur að fylgja rúllunum samkvæmt tilkynningu frá MAST er útflutningur nú alfarið á ábyrgð þess sem kaupir heyið og þarf stofnunin ekki að koma meira

hefur verið í frjálsu falli

á föstudag þegar Bandaríkin tilkynntu um aukna verndartolla á

Erdogan forseti Tyrklands hótar Bandaríkjunum að halla sér að Rússum láti þau ekki af árásum á tyrkneskt efnahagslíf tyrkneska

lækkaði um fjórtán prósent á föstudag eftir að Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti að hann ætlaði að hækka tolla á ál

og stál frá Tyrklandi um tuttugu og fimmtíu prósent það gerði hann eftir að tyrknesk yfirvöld neituðu enn og aftur að láta bandaríska prestinn Andrew Brunson lausan úr haldi hann hefur setið í stofufangelsi í tvö ár sakaður um að tengjast Kúrda og hreyfingu sem Erdogan kennir um

hefur lækkað um fjörutíu og fimm prósent gagnvart bandaríkjadal frá áramótum og hún hélt áfram að lækka við opnun markaða í morgun lækkaði um níu prósent en rétti aðeins úr sér þegar líða tók á daginn tyrkneski seðlabankinn hefur boðað ráðstafanir til að tryggja fjárhagslegan stöðugleika og lofað að sjá bankanum fyrir eins miklu lausafé og bankinn þarf á að halda verðbólga fer einnig vaxandi í landinu og mælist nú um fimmtán af hundraði bankinn ákvað þó ekki að hækka vexti í dag sem gæti

hjálpað til við að halda verðbólgunni í skefjum en Erdogan er mikill andstæðingur vaxtahækkana innanríkisráðherra Tyrklands hefur hótað því að sækja þrjú hundruð fjörutíu og sex menn til saka fyrir að hafa fjallað um lækkun með ögrandi hætti Erdogan segir efnahagsþvinganir Bandaríkjamanna vera eins og eldflaugaárásir á tyrkneskt efnahagslíf hann sagði beinum orðum í grein sem hann birti í New York Times fyrir helgi að þessi stöðugi fjandskapur Bandaríkjamanna í garð Tyrkja gæti leitt til þess að Tyrkir leituðu sér nýrra vina og á þar vafalítið við Rússa sem er að mörgu leyti ankannalegt þar sem Tyrkir eru aðilar að NATO sem lengst af hefur litið á Rússa sem sinn helsta

andstæðing það er því kannski ekki tilviljun að utanríkisráðherra Rússa heimsótti höfuðborgina Ankara í dag

fjölmargir missi vinnuna vegna tollanna element opnaði verksmiðju í í Suður Karólínu fyrir sex árum fyrirtækið framleiðir sjónvarpstæki og veitir hundrað þrjátíu og fimm manns atvinnu í þessum þrjú þúsund og fimm hundruð manna bæ fyrst í stað glöddust menn yfir

sem Trump boðaði fyrr á árinu þarna

menn sig því allir íhlutir í sjónvörpin sem element framleiðir koma frá Kína þeir sæta nú verndartollum og nú sér fyrirtækið sæng sína útbreidda og verður lokað á næstunni nær öllum starfsmönnum verður sagt upp það kemur til með að hafa keðjuverkandi áhrif á aðra atvinnustarfsemi í bænum

stuðningsmenn Trumps og finnst því hart að það skuli vera ákvarðanir hans sem geri þeim lífið leitt þó hafa fjölmargir hagfræðingar varað við því að það sé alltaf almenningur sem á endanum tapar í viðskiptastríði að það sé alltaf almenningur sem á endanum tapar í viðskiptastríði áætlað er að hægt verði að opna hana eftir viku tuttugasti ágúst

vegfarendur þurfa aldeilis að leggja næstu daga já svo sannrlega við prófuðum áðan umferðin gekk greiðlega en

þú ert að keyra af höfuðborgarsvæðinu og austur

ég má til með að sýna ykkur

að leggja á okkur til að að ná að sinna viðhaldi

í það muntu beita þér fyrir

við erum lítil þjóð í stóru landi og ekki hafa bolmagn til að halda Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á næsta ári nema fá til þess viðbótarfjármagn frá yfirvöldum söngkonan netta tryggði Ísraelum sigur í keppninni í ár með lagi sínu

líkt og hefðin býður fer keppnin fram í heimalandi sigurvegarans að ári ríkissjónvarpið kan skuldar hins vegar samtökum evrópskra sjónvarpsstöðva umtalsverðar fjárhæðir eða tólf milljónir evra sem greiða á fyrir dagslok á morgun sjónvarpsstjóri kan hefur sent Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels beiðni um aðstoð stjórnvalda til að greiða niður skuldina ellegar geti þeir ekki haldið keppnina stjórnvöld í Ísrael hafa hins vegar þverneitað öllum bónum um aukagreiðslur til stöðvarinnar þau segja að árleg fjárlög kan eigi að duga vel fyrir allri starfsemi stöðvarinnar að söngvakeppninni meðtalinni rúmlega þrjú hundruð

slösuðust þegar

hrundu á tónlistarhátíð í Vigo á Norðvestur Spáni í gærkvöldi að minnsta kosti fimm eru alvarlega slasaðir slysið varð um miðnætti rétt undir lok hátíðarinnar sem stóð í þrjá daga

segir að hönnunargalli hafi verið á pöllunum sem voru úr tré og steypu og allt of margir hafi staðið á þeim um hundrað og sextíu þúsund gestir heimsækja tónlistarhátíðina í

mikla á Dalvík sem var haldinn í átjánda sinn um helgina fyrir tíu árum komu um tuttugu og fimm þúsund manns á hátíðina en nú er talið að fjöldinn hafi verið um þrjátíu og sex þúsund það eru tvöfalt fleiri gestir en á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum Dalvík er ekki stór bær og þar búa um fjórtán hundruð manns fiskidagurinn gerði það að verkum að fjöldinn á einum degi vegagerðin áætlar að þessir þrjátíu og sex þúsund manns hafi komið á um það bil fjórtán þúsund bílum þarf um fimmtán fermetra pláss ökutæki

náðu því yfir um tvö hundruð og tíu þúsund fermetra svæði og það má segja að frumskógarlögmálið hafi gilt um bílastæði þó að starfsmenn og lögregla hafi leiðbeint ökumönnum eins og hægt var engar almenningssamgöngur eru í boði á hátíðina sveitarstjórinn í Dalvíkurbyggð sagði í hádegisfréttum að hátíðin væri ekki komin að þolmörkum þó að bæta

mætti upplýsingagjöf til gesta og bílastæðamál mikil ölvun var á hátíðinni um kvöldið og lögreglan á Dalvík hefur um hundrað og fimmtíu mál á borði sínu eftir helgina hraðakstur vímuefnaakstur fíkniefnamál slagsmál og fleira engin alvarleg umferðaróhöpp urðu og segir lögreglustjórinn á Akureyri í samtali við fréttastofu að langflestir hafi hagað sér prýðilega lögreglan heldur rýnifund á næstunni með skipuleggjendum hátíðarinnar þar sem farið verður yfir málin per

sagði í dag af sér embætti sjávarútvegsráðherra Noregs fór í sumar til Írans með norsk

fullyrt var

brotið ýmsar öryggisreglur meðal annars með því að hafa með sér

hefði auk þess ekki látið vita af

forsætisráðherra fyrst frá för sinni tveimur dögum eftir að hann kom aftur

nýr sjávarútvegsráðherra Noregs heitir Harald Tom

Íslendingasögurnar eru aðalefni alþjóðlegs

sem stendur nú í Reykjavík og Reykholti þekktur fræðimaður lýsti á þinginu nýstárlegri tengingu sagnanna og bandarískra þingið var fyrst haldið í Edinborg nítján hundruð sjötíu og eitt að frumkvæði Hermanns Pálssonar og er haldið þriðja hvert ár og nú í þriðja sinn á Íslandi tæplega fjögur hundruð manns hvaðanæva sitja þingið þetta er heimsmeistaramótið í íslenskum fornbókmenntum það er ekki síst

hvað er margt ungt fólk hérna á þinginu carol Clover fyrrverandi

háskóla í Kaliforníu las Njálssögu fyrst fyrir fimmtíu og níu árum og hefur rannsakað hana í áratugi í opnunarerindi þingsins ræddi hún um sönnunarfærslu í Njálu en eins um margir vita er mikið fjallað þar um lög og réttarhöld varð fyrir hugljómun fyrir nokkrum árum þegar hún sat í kviðdómi í fimmtán mánuði í réttarhöldum yfir manni sem ákærður var fyrir morð að yfirlögðu ráði

Svanhildur segir rannsóknir á fornsögum í erlendum háskólum

jafnvel meiri nú en áður og að almennur áhugi hafi aukist nýjar góðar þýðingar séu ein ástæðan já dægurmenningin hjálpar til og svona sjónvarpsseríur eins og Game of þær virkilega vekja áhuga margra margra á því þá að fara lengra og og lesa annað og

upp í fimmtán metra á sekúndu með suðurströndinni fram yfir hádegi rigning um landið sunnanvert og bjart með köflum fyrir norðan en þykknar upp þar þegar líður á daginn með rigningu annað kvöld hiti sjö til sextán stig hlýjast

sem syntu í Kolgrafafjörð í gærkvöld eru nú í botni fjarðarins en þeim hafði verið smalað úr

bjargaði í dag hval sem strandaði í firðinum afleiðingar

geta verið mjög alvarlegar sjúkraþjálfari sem örmagnaðist í vinnu gat ekki unnið í tíu mánuði og ekki keyrt bíl þegar verst lét forseti Tyrklands segir að tyrkneskt efnahagslíf sæti árásum af hálfu Bandaríkjamanna og hótar þeim að leita til Rússa láti þeir ekki af viðskiptaþvingunum tyrkneska er í frjálsu falli einni fjölförnustu brú landsins Ölfusárbrú verður lokað í kvöld hún verður lokuð í viku bandarískir réttarþættir og Íslendingasögurnar tengjast segir fornsöguprófessor sem flutti

sem sett var í dag þetta uppgötvaði hún þegar hún sat í kviðdómi í Bandaríkjunum